Se, sekiren aiko mopeti ara baeti jakubo bate ape, ironja kabi oikoara baepe ikabi yaiko esa jaku yae yave ipuereta ko yande ñaneaka onbuaji ñandebobaeraji iroi aja yave jaeramiño bi ipureta yande uu jaeramo baeti bate sekiren tei aiko eh jakubo ba pe ani iroi bape